Un día, un moçu ventureru s'encuentra camineandu pol monti, precurandu venturas i emocionis. Mentris que camina, se trompieça con un cofri mu vieju enterrau nel suelu. En abrí-lu, descubri una brúxula mágica que siempri aponta a un tesoru. La brúxula es estraña, con santus i marcas que no entiendi. Sin embargu, se sienti atrayíu del misteriu i decidi de siguil el norti que señala. Peru afinal el tesoru es un papel que l'izi: "El tesoru verdaeru no es el oru ni las alajas, sino que'l viagi i la aventura que se vivi pa ancança-las".